Zah zen̈y tiako <noise> voanasà mpamatra ran̈o àby ren̈y fôtony tsy nahazo ran̈o zah nandritran̈y lera aroe. Raha volan̈iko amindrô! Azafady tokony zah ato kony mbola tsendriky nahazo ran̈o nefa ran̈o ran̈onakà tao fa tsisy feky fa anarô ma tsy afaka mandalo aty manatitry ninakà zalahy fôtony ten̈a tsisy ran̈o ampiasain̈a feky atô.